Min kam, mi waɗaayi iimaani e Patalwa, mi meeɗa mi yiya ɗum, mi meeɗa mi jannga deftere dow maajum, goɗɓe boo no koyɗay ɗum tan to ɗeengol maɓɓe, kanjum waɗi min mi yerdaaki e majjum, mi waɗaayi iimaani e majjum.